<noise> Laha ty fomba <noise> ahafaha sambo mpisitriky rey miakatry noho misitriky anaty rano ao aloha, araky ty nanamboara vazaha reo azy, fa misy fomba zay zany nanovandrozy azy. Le fa misy raha avao zany, misy <hesitation> bokitry avao zany na raha kelikely zay, ino ro mandidy azy hoe miakatry toy na mijotso toy.